Ny fifandraisan'ny amin'ny fizakàna miaraka amin'ny eritreritra dia <hesitation> misy raha eritreretin'ny saignanao tianao amboarina na tianao hatao a, dia igny a tsy maintsy voazakan'ny vavanao hoe hagnano an'i raha ôtran'izao igny aho. Dia igny, tsy maintsy, tsy maintsy mahavoazaka an'izany.